أول هاام هستنى لحد ما تبرد خالص، تاني هاام هشيل الحاجات الي ماسكة الي فيها، وبعدين هغسلها كويس شواش شواش لحد ما تنضف خالص